Alas güenas nochis, vezinu! Dispensa las oras. Sé que te gusta de tenel la ventana abierta i ponel música, peru es que ya es tardi i precisu duna poquina de tranquileza pa dormil. Pueis abaxal un pocu'l velumi del arradiu o fechal la ventana? Te lo agralecía muchu. De verdá que no quiu molestal peru precisu dun pocu de silenciu pa descansal. Agraecíu que lo comprendas. Que tengas una güena nochi!